Mi <hesitation> abandye ma lo yna, ma lo eba edye <hesitation> ukya nyi, ukya kuma wo yi nasarawa wo dna e nasarawa lo n, ukya ma lo yna ekpma ma fe ma fara ga gbmi ekpma ge yna hna n, efe kpmi snu yi yi gi mi edye ma gbmi kpma ge yna hna n, ma lo ukya ma lo makaran ma lo 'pa kpmi 'ba, 'pa kpmi 'ba, ma lo ga lo fala e gbmari lo, lo gnuacha ge, ma po mi ga lo, mi ga kpe gni ma kpegni ynaba ma kpegni ynaba mi ga zhi ga ba lo lo ka ee nga zhi ga ba lo kaduna, ma lo kaduna ga lo bwa epya gbmari dna, ma lo ga lo ka ah ma lo ga lo ka wayek e kaduna, wayek ma zo ma bwa 'pya gbmari dna mi ga po mi ga gbmiya, a zhi ba zhi yna, mi yna ge a zhi yna e byma m E byma m, mi ga zhi ga ba da shna snu e kaduna dye hna lo kuma, ama kaduna byebye nyi ma lo yna a yi wo dye fori, babari ma zhi ba lo yna a yi wori dye bello fushi, wori hna ayi wo chori, ma lo ga lo snu babari lo. So ma zhi ba zhi, mi 'zhi de ma de lo yna ma lo gnubo, gnubo ma lo yna ma lo mula ba n, ma lo mi doke mula ba, a zhi ba zhi mi ga da lo dafa, dafa kuma ma de lo yna ma lo yna, mi dagbma mula 'ba, ma zhi ba ma de lo nga zhi ga ba da lo eh ezhi dye a gna dye konkore hna, ma lo konkokre, ma zhi ba lo yna wori hna ya be lo chegnudo a be yio n, e dengio adengi abe chegnudo a da beta ndye aga yedo 'be ge yna, ndye domwa ga yio yna, kuma gbedognu gi e yio yna. A zhi ba zhi kuma, mi ga da lo ezhi nyɗe a gna pukafa hna, ma lo zhi hna, wori hna mi nawnu dna, mi anawnu fio, mi nawnu kuma gbmari a be dna, e wo wo dyegoyi m, wa sna hari a lo eye tnuwnyi, to mi ga lo wo wyedye, ma lo wo wyedye, ga zhi ga zhi ga ba ka guyi lo, guyi nyi hna wo bwa de yi ezhi ndye ma lo de mi 'da adongido a chegnuoɗ a da benyɗe a ga yedo be ge yna, edye gbedognu ga yio yna, azhi dye ma lo ba yna ba hna n.